<hesitation> Laha manahaky gn' anay ato moa zao da tsotsotra avao. Asia fandria raiky, atao madio soa; da misy tele afahany mba magnetignety filma sy gny raha <hesitation> tokony henteany.